Muting maan umimé babé éni éting mo, mo békani buñowi buŋanto mo moomé: séél éni uting so buñowi bérég buŋantowé, mukuum may sén mukaan buñoow buŋanto, gufira gutak sén gukaan buñoow buŋanto. Mamé muting nimimé babé éni uting mo buñowi bérég buŋantowé